अगर हम <noise> ए मन लेई कि हम एक पर्यटक के रूप में फ्रांस जात बानी ते हम अपने सूटकेस में जरूरत के कपड़ा अउर एहो पता कइ लेब कि फ्रांस में कौन मौसम चलत बा ओकरा हिसाब से अगर ठंडी रही ते स्वेटर अउर ठंडी नाहीं रही ते गरमी के कपड़ा धई लेब। जइसे हम्मे ओहां गइल के बाद कऊनो समस्या के सामना नाहीं करे के पड़ी। ओकरा अलावा थोड़े खाए-पिए के सामान भी धई लेब। <noise> काहे कि <noise> बाहर के खाना खाइल अपने साथे उपयुक्त मात्रा में पैसा अउर जरूरत के सामान जौन हम्मे लागी उ कुल धई लेब। फ्रांस काहेकि एक दुसर देश हवे ते ओहां गइल खातीर कागजी कार्यवाही भी करेके पड़ी। एही नाते हम अपने साथ हर जरूरी दस्तावेज भी ले लेब जइसे हममे ओहां गइल में, ओहां रुकल में अउर उहां से वापसी आइल में कऊनो भी समस्या के सामना ने करी के पड़े।